Una mu especial delos marroquinis es la cerimonia del té. Paquí se l'izi el té morunu, es una tradición mu emportanti i antigua. Es un ritual que muestra la espitalidá, l'amistá i la cortesía. Se gasta una tetera metálica con vasus de cristal, se gasta té verdi, con ojas de menta, que a mí no me gusta ná, porque es mu amargosu. S'echa nel vasu dendi mu altu, tolo que da el braçu paque haga espuma. I se sirvi con ducis i, güenu, namás lo puein hazel los ombris. I essu ya hiedi un poquinu, la verdá!